أنا بقالي سنين كتير بشتغل في المجال ده طبعا مش زي حضرتك، حضرتك أكيد عندك خبرة أكتر مني وعلى فكرة حضرتك تقدر تسألني أي سؤال وأنا هقدر أجاوب <laughs> بس طبعا أكيد حضرتك معندكش وقت فاضي أكيد حضرتك مشغول طول الوقت أنا برضه في شغلي الأولاني كان عندي شغل كتير زي حضرتك كده.